Kish drëngoja çilët pethka më bujën mbzonjë e çilët jo, pran kish shihja çilët pethka ishën më të vjetra e çilët jo, ata çë makari duan pë shtazhunën vej’e <hesitation> i ngrëja mentri tjerët jo.